Ah ra refigerador, ha shilani zega zi nu si th za th ventilador lañ ni rcua bhë lani chi zëga gun, gunsiu hilá ni, zack gunu bajar temperatura xthen ni, gunu subir ni, depende ga xina rcasu per zëga si run ni run ni función este pat nú th gas lañ ni rni rava, nú nap ni gas chicun ni si ni run ni trabjar chi gisobziu ni lo curriend chi val queity pa nandia xi cun pa gi run ni gus per nii ga’zi.